اكلي المفضل خلال السني كلتا ، الي هو الضجيج عالتمن ومرك ، هاي اكلي المفضل - بس بالشتي، بالشتي يعجبني الباجة اكثر ، الباجة، القولات ، هاي كلتا لانو تحمي الجسم، فبالشتي خصوصاً الصبح